Danunu nare, na rh ra miny rniravi queitynu gibañnu cun ra ninga, per tiem gy <hesitation> ¿xilo buañ za buny? Tiem maru tiem nare de ni gú th bini doosi ni bna, mil novecientos noventa chi bzeñ val re chiru beñ val, tiem gy ah rzanu tega pa val ni va, caibuu dis na rate nez rate per chi mbañ za buny rh lo gaxliu, mbañnu ni va, mbañnu tega luz ni tega agua potabl ni tega pani ni va pur ru gëw chozanu niz, per nú niz bsye chi va nú niz lat npu niz ah baza-zanu niz ah cun cubet, gula cun lat, gula cun bot cuibgëckynu chozanu niz per <hesitation> bmañ ga buny ni va chi tega mulin tega tiem gyah chi tega val tega niz gy tega, nuni per ru gëw pur gëw chitibiu lady pur ru gëw, chi na rni ra miny ni ah val’na tega celular val’na tega xini queity za un gibañ nú, xoo gus, zbañ ga buny valna dëzy tega ni ah vaide maru nlaz ni cui buny zë val’na mulin queity giu valna la mulin giitlo pur ni nú curriend chi ni nú mulin, nú curriend nare chi ni nú ra celular un ra, purte ra nii ni.